Iya bahasa yang digu <hesitation> amoiya pakin keluargam bahasa ilua bahasa yang lesa tati bahasa daerah. <hesitation> jadi amoi lapakin bahasa indonesiam itumatai nima bahasa daeraham amia paki umatanitolo. Jadi setiap potunam <noise> am iya auhulatan bahasa indonesia tati animitalusuluatam setiap potun <hesitation> bhasa daerah numa setiap potunam digunakan untuk amitumaituloan iagunakan bahasa koakoa niu koakoaam jadi setiap kegiatan namaeme usupaname siam amea augunakan siam gunakan apalagi au augunakan bahasa koakoam tati ikaali numa auhadir sutau bahasa koakoaam dari niukoaam. Jadi kalo lumanam bahasa indonesiaam jaran jadi yang jelasnya luiakeluargaam apalagiam bahasa lua bahasa indonesia tati bahasa koakoa bahasa koakoa itari niukoam to jadi <noise> hamoilagunakan bahasa koakoa anutumatai tolo. Jadi mala saelarati auparenta su pake bahasa koakoa maemi loto aka pake bahasa koakoa maiialisa au pake bahasa koakoa maisupaya ikalinuma lapulainikoa maiyetun sipaam namee siam au gunakan nikoa, malayuam ya siam paling kalo awasane mangarti koine baeu aupakenikoa. pokonya kalo potun potunam malupupurina iyalotuaka pupurina maeusipa masaearati pupurina maeusupan siam parenta samuaam orang tati tau nikoa abis jadi kalo <noise> itai gunakan siam tarus berati keluarga bisani painikoa kapakoa bisa bisa niukoa nitio jadi hoonam tau <hesitation> lapanpuluh persenam pake nikoa klo yang keluargaam. Jadi ma ulasan name siam pakenikoa maetaharua nikantorale bale baru au alisa siam pake nikoa abis <hesitation> aupinane hamai usupan haruma lotuam pupurianale lotuaka jaga hulalesin siam pake niuko abis masuk paiakaalinuma na mangarti ikaali numa susu u palu palu palu palu molupu usukoa tapasiam pke nikoa abis. Masuk para pupurina si ikumari tati nikoa masuk setelah mangarti nikoa ragulapulai malapalainikoa naksihnuma. A bagitu puamai yalotopo pupurina hari minggu amai taruaka uhulalesu mai siasian pakoman seng pake nikoa abis yang jelasnya tapasiam sama abis. Jadi pokonya gunakan niukoam lapan puluh persen dua puluh persen pake ininumalayu ahian tati ikaali pokonya pake nirua siamaine pake nikoa abis.